याददाश्त बढाणू ध्यान थै बढाणू कू ने कई चीज छन की ज्यां से हम ध्यान बढे सकदा जनकि अखरोट बदाम मुंगफली हवेग्या मेवा च सूरजमुखी कद्दू बीज ई मस्तिष्क थै प्रोटीन और ओमेगाफैट दिःदन। ई भरपूर खाद्य पदार्थ छन जू मस्तिष्क थै तेज भी करदन ध्यान थै भी एकाग्र करदन।